طبعا أول حاچة بحاول أسوى إعادة ت-تشغيل للجهاز بضغط كل الأزرار مع بعض خافض الصوت ورافع الصوت ومع ال-زر ال-ال-التشغيل نفسه هذا يسوى يعنى ريستارت أو إعادة تشغيل للچهاز، إذا ما نفعت هذه ال-ال-الحيلة ممكن وجتها أوصله بالجهاز الكمبيوتر أعرف إذا كان مثلا هل هو شغال بس الشاشة طافية ولا مو شغال إذا خلاص مرة بوديه لل-للسنترال أو لمحل الجوالات وهو يتعامل معاه.